Ña ngu ña ho o on. kuchón camion yo chí ya ngu ña pricipal, principal ña ngu ho o on. koni u ps maquina tón, na ko vani maquina tón tá nreninikuni kontón, to yoa inga chian konton a xhika contón tá, maquina ni na ko va ta ko va ho o on. llantaton ta shianjanta nguña konro chi dikan kaa on neo xhikano dukachio maquina na ko va tá ho o on. koa bien, danruvioña nadamo ho o on. manjerachía nadamo nridá kao ho o on tao acitixhia nrida ikutia jan tá ta xa ni keon nridaikuti ña-ña ninadamonña tá, vinee ko camionxón okanotón ta dikoan niodu kitova utónta doo ña ngu ña importante xón nguña nriinion ña konreo ngu du ho o on. maquina ngu ña konreon siempre xaña kotón ho o on. bien okanotón dikuan ta u'ña onrotón.